Eri jab'oom kb'iij chre ri kchuknik chu rch'ajik s-aaq kum are'jun ri ksplutnik, kerl splutin, kchuknik chi'chu resik ri tz'iil ri splut, chku rch'ajik ri s-aaq njeel s-aaq ki'kch'ajik no'j xuke kchuknik siqaaj xku jatnik, e <hesitation> kchuknik chuku ixoq, kch'aj wu kwi'kum inmaq, ke kwi'ri ixoq, sicha' splutij nab'ey kch'aj k'chi'ri kwi'ruk'ri'xukee kchuknik ch'ajb'al qiij taq kuj atnik, chi'ya'mu wa'chi' qaaj kuj atnik kchuknik chqe rech e <hesitation> xtel ri tz'iil chqiij, xuq xu kólik xuqke kchuknik chu rch'ajik laq mu chu kch'ajik cheri jab'ik e <hesitation> qaaj wachi'tiqesaj tz'iil chriij are ri kirchkuj ri jaboom kó k'olik k'o rjub'naal k'olik qaqchee rjub'naal kchuknik, xuq k'o rxe'q'oos mu rwoch q'oos kchuknik chu rb'anik ri chaak ri'.